मंगलवार सप्ताह के दूसरा दिन होई छे। सोमवार के शिवजी के दिन मानल जाई छे। मंगलवार के हनुमान जी के दिन मानल जाई छे। हमर सब के इष्ट देवता मनल जाए छीये। सब जाने करे छे की उ कतना महान छे। मंगलवार के इंग्लिश में ट्यूजडे कहे जाय छीये।